Neri ku niwit ye mina ye yuwano ti ku mori yuwano niwit ti kuh mori mori ne we niwit ye yuwano ti ku mori yene liyan shigno tiku yani wende ɓoi niyo gyee minti fammo ɗerii yuwano niwit ti ku mori ya mari kpan ma minma penna minin war makaranda indi shuppomo minin penwe nin fuu makaranda wende ne ɗok ti shekki mera ya sharan ana shara ti shekki suran ana shara naye nen wai ɓang burum ye minti sha minishe min kama ishiɓono nen wan ɓang burum illan nen ya taro yamma nen wan ɓa vurum ye ɓoi ma teka ya mone illo tiku mariyene yuwa nen shana ƙah <noise> yonghe ne pena pirenne na ra sheron ti yonghe <noise> muyommoa yiu bi morim ara pen pire ra man ya mere rashi ara pen pire ra sho win shonim mori kpan ne yikka bielle mori ye teka yane yu ta ta yane yu makaranda nen ya makarandai ne yuwa makarandai wende un shukno ƙoƙo paro yamma Shukno ƙoƙo paro yamma in munno ɓang vurum nen ti manna mo ɗa lonƙu morin yene yuwam <noise> nera shuro shera paro sherende nem moa yan mori yene yuwa yen in manno ɓan vurun pen shero paro sherendene yiu maa yi ma pekrako ma yuwako niwit yake ya mon tere ya moke yu ya kpan ya she yawojo yani ya kpahun wessho ye kpahumii ken yiu bino ye kpahi kera we we shigi ɓoi neri ku sha we shig yan makaranda yene yuwa nilo gbee ti kuh pammo ɗeri yan makaranda yene yuwa chibono tiku pammo ɗeri chiɓonan ti pammo ɗeri nenti yun makarnada sheju ƙa makaranda sheno yeno yene yuwa yuwano niwit ti kui we ne kera yani ɗing moke li yamma ti toom nen yue bi li yamma ti toom ti shekki wene ƙera yani ta munko ɓang vurum ta auko aɗo go ta munko ɓan vurun sherani ti ku wene ti minko shewo ti shikko ne yikka bi niwit tu ye paaro yamma teka ya ke ya kema leya kiraƙo ti kuh dummo ya shirau yake wojo shiwo ɗogei ne liya kirano ti ku kpalopo paro yamma nera shiwo do no tira binan neri niwit. Ye yuwano tiku paro ye kan paro yamma yamo riiyo vuluk vuluk kenti palon po paro yamma lonku mori yene yuwa morane ɗa yu makarandan ne ɗa we ku no ti shekki mean kpalo popa ro yamman nen pen marani nen pen tewani ye ka po goji rene ma aƙano nera marani nen teu we po goji yuwan paro ti kui lanku wen lonku mori ye ne yuwa mora nera yu mori terem nera pen yapo goji nera pero msro paro po goji renem neɗa peno maro she po gularam neɗa peno maro she po ana saram maka yikka bi paro ye mongbe tekaƙo kera sha tomoni mo goji ya wene ɗolan jujaka penom isshi fuwa po penani ma mon gbea teƙako ya moko wojo wena tere fuwa po penani wen terei kpahum pena tere kpan make ma yikkaɓi kera sha tom moni wende ɓoi nere ka sha tomon mori yene yuwa nera ku sha tomoni lonku shuppano ti ku ƙoƙonan kpan nen ti sha tomon morii niyo gbe nera illani nen yiu bi me shano ka war po galo mana kan kene waranim nera warani ka wen lonku mori yene yuwa mana. Mana yuwa ne yuwa mori wende nenti ya shuran ana shara wenden munno we mane ma munana ye kerarei we fodɗokti shekki ƙpur mu nen fori nen mini nen minɗok ti shekki ƙpimmu nen yun shirau we ɗin makema marom keragen kogho ye kera yanim makema marom maka yiu bi ele mon gbom kera ya meren kpan tiku pira ta pirim yiu bi niwit kpan ne shuwa toman liyanno ye fonno kan nonno liyano nen ya ta taɗar nenti sha tomoni wende wende aɗo shunum muroju ta shuni a su tomon yan makaranda yene yuwa in pam mo ɗere ta shunim neriku sha tomoni wende mun kama shiiɓono kama mannano ka lonkuu yan makaranda yene yuwa nenti sha tomoni nen wen ding yene pena tira paro yamma nenti paru nenti tewi timu yono moye penom lonku ne nei ya ɗop ɗop ti tom yamma yan makaranda yene yuwa akano aɗono yanzu ye teka ya monoƙoo yane ammo ƙah lagos nera ammani ne pena perenne ne rara ɗurennen ne pena perenne ne rara ɗerinen ne pena piire kan mina obo mane maa toora po terei lonkui ti yuiyon ɓallari ƙokgoi ti yuiyon ɓalla mana pena <hesitation> ne yuwa ta taɗari ne pena marani nera pen pinnei ne ra showin shono. Moɗaneda yu kurmo nen ya makarantam kan pekro ye yuwane ye mone yu mori sherendene wen kpan ne rara sha tomoni ti tomum neɗa illo nen yam nerasat wende nera peno wene nera yanin moɗan neɗa we kuno ti shekki me an shero paro peo gojire nem maa ne pamima ka lonkunore niwit kpan maka laa ma pekro ƙomma shikko ɗo kokan aleukom mo paaro yamma ya la yege leka terei la yegero pekirna tereila yeferi pekinna chibo mama weya mu mun ta pekro mamo ma tewo ma munai leuonan min lekama paro yamma fuuwa for aumu kama aɗomu kama lonku mori yan makaranda ye liyano ne yuwa makranda in nuno aɗono nen pen maraani nen pen tewani nee ne pamma ka niwit ye ma foonno kan nonno yuwano ɓoi nilo gba tipo pammo ɗeri niwit kpan niwit kpan ma niyo pekrako ken yiu ɗo kokone tere ken yon shuran niwit ti li niyo ti ƙoƙo niwit ti li niyo insha tomoni niwit tili niyo ken yoko ka shen maka teka kakera yaro niwitrim mo goji ya maka yaro pekro ye yuwa kom ya keri yanna ta doro Maka teka kake kelaken wara yara ni ta doroi tere yaranta doroi rere tibi chilib yaro pekro ken illina ken yun suran yaro pekro ken shakko tai moɗa neɗa yaro pekro tiku ya makarandam ne ɗa peno piirinne kannem neɗa peno piirinne chibono kerenɗa yuwa shejuau ɗa yu sheju maau ne ɗa penom lonku mori yan morino ye ne yuwa kama niwif ye yuwa ano ti paroye kan ya makaranda boi chi ɓononti ya sheje mana weya shinii ta kano mere makaranda ma illo ma koh ma sha makaranda mari we renane wende paa mari sha renei lanku mori ye mun yuwa munin fooma moda munin fooma ɗa kurmo shirin makarandam wende ma ɗari we we ne mara ammon fokma mo ɗangum mara weyenin to niya gba me kuroju ya makarandai Merei yuwaro shilib ti piiren ne kan shunu wee ne po pam mo ɗeri yuwaro shilib ti puren ne kan sunu kurmani tira shilip ka bisho kera sha lommoni maka kurma shilip makaranda ye ke riku yani ka bisho ke rara sha tomoni maka wan suran ana sharam kera pen kolko ye ka ra riyani yege ti shekki mere in ɓallina ti kuh ƙoƙoi ya ƙoƙoi makha yikka bi ƙoƙoye ke rara shuwoni tira angura telu makha yikka bi ƙoƙoye she ƙoƙon kpan wo keri yiu bi ƙoƙoye ke rara shuwoni ti ra kira angure teluah? Ƙe pena marani ken pen tewani kera yiu porerem mori kpan niwit kpan makayi maka yuwa mori maƙa wanna ye oppanjwal ti tomgo ta ɓallani ye she oppanjwal yaƙe wejo showin shogoi ƙema mara she jwal ƙera yiu porerem ƙera forshogo peb lonku yo go shuwan ta jwalli maƙa peno maranim ƙera shuwon titai mori kpan yiu be pekkiro kpan maniyo liyako tiku ƙoƙon kpan yiu bi ken yun suran ma niya yawaƙ pekkiro shakko tai maƙa shakka tei ƙera pen yen kpan ye kera sharani ƙen yun suran